هیله هغه څراغ دی چې د تیارو په منځ کې روښانه پاتې کېږي. دا انسان ته د ژوند دوام، مثبت فکر او هڅه ورکوي. هیله انسان ته دا ځواک ورکوي چې د سختیو پر وړاندې تسلیم نه شي او په بریالیتوب مخته لاړ شي.